உணர்ச்சி நிலை மற்றும் ஆர்வமின்மை: செயலற்ற தன்மை, அக்கறையின்மை மற்றும் உற்சாகமின்மை போன்ற உணர்வு, பெரும்பாலும் வெறுமை அல்லது கவனக்குறைவு உணர்வுடன் இருக்கும். ஏகபோகம் மற்றும் திரும்பத் திரும்பச் செய்யக்கூடிய, மாறாத அல்லது சவாலில்லாத பணிகள், சூழ்நிலைகள் அல்லது சூழல்கள் தூண்டுதல் அல்லது ஈடுபடத் தவறிய அனுபவம். தூண்டுதல் மற்றும் புதுமை இல்லாமை: புதிய, உற்சாகமான அல்லது சவாலான அனுபவங்கள் இல்லாதது, தேக்கம் மற்றும் மந்தமான உணர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.